El wujiil wunaqiil rii' qas rajawxiik chaqan che xapa' che'el kajb'eek wii' chech tinimet wuxu' chek jun chek <hesitation> qas laaq' kajb'eek wii', <hesitation> wo qajb'eek ch'aqap poon ya' qas rajawxiik b'la' jun ilb'al, jun wujiil wunaqaiil rii' chaqan, xa' kela' qast k'o k'ax kiqaj pi qab'eey wuxu' kiqaj pi <hesitation> pi taq kamoon waxu' che'el kaja al wii' mal ara' kajrik'utb'ej che'el kajpe wii' wa k'ot k'ax wu k'ot chewa' qab'an kaan pi taq qab'eey, waxu' pi taq qakamoon xa' kela' <hesitation> ela' kirk'utb'el wuxu' kirya' rib'ixiik che'el kajpe wii' y che'el qaqaj kajapan wii'.